Ny kolotsay a Nouvelle-Zélande any zany dia matetiky aseho amin'ny alalan'ny Haka, ny dihy miaramila nentim-paharaza izay matetiky atao amin'ny fety sy hetsiky fanatanjaha-tena Io fomba ataondreo io zany da fanehoandreo ny voninahitsy sy ny firaisankina